لو بقدر أسافر الفضاء ما فيني أتردد، بظن إن هاد الشيء كتير حلو وبدي أجربه، ودي أشوف كيف بيصير شكل الفضاء عن قرب، واجد جميل واجد مثالي، ما فيني أتردد أبدا لهاي التجربة.